मनहर् जिबनत् ब पए तेक्तु बिअक्तिर् जिबनत् बिअक्तिर् तत् अत हपुन् थके। अरो हेइ बिअक्तिर् जने हेइ हपुन्तु पुरु कोरि बोले बिभिन धर्न <hesitation> कस्तर् जोगेति ब बिभिन धर्न कोखल् अवलम्बन् कोरि हेइ हपुन्तु पुरन् कोरि बोले सश्त कोरि। जते हेइ हपुन् पुरन् कोरि ले तर् जिबनर् जिखिनि नेके हुक् दुख् हेकिनि हुकुलुखिनि उपभुक् कोरि बोले परे। अरो हेइ हपुन् पुरन् कोरि बोले बिभिन धर्न कोखल् अवलम्बन् कोर खोए। जते हेइ हपुन् पुरन् हते ने बिअक्तिर् तत् बिअक्तिर् मनर् अखन्ति लगत मनखि हरिक् हुकुलुखिनि रिखते पभपुर देख जते। जते हेइ बिअक्तिर् जने <hesitation> हेइ हपुन्तु पुर कोरि बोले जिखिनि <hesitation> कस्तकर् है हेइ कस्तखिनि हर्थक् है। जर् फलत् बिअक्तिर् <hesitation> बिअक्तित् तर् जिबनर् जिखिनि कोरिबु विसरि हेकिनि जते हक्सजते कोरिबु परे। अरो हक्सज् बपे जिकुन त कन् कोरिबोले उस्सक् ब उद्दिपन पभपु परे। जर् फलत् हेइ बिअक्तिर् अरु त नतुन् कम जते हतिबु परे। अरो हेइ नतुन् कन्तु पुर जते अकु।